مشربي المفضل نومي بصغة - نوم البصغة انو تجيب نوم عادي تخلينو عالشمس لي حد ما يبس ، من يبس ، يعني تاخذلا بالعشين يوم ثيثين يوم ، من يبس تغلينو بالماي ، تضل تغلينو بعدين ال الماي الي نغلى تخلينو بكلاص ، وتخليلو شكر وتشغبو - كلش طيب